won akkantunnenii dib ette inamma guddanii mal innin wodabee annin bahati tiya edaa dub bahatinii unnum jirti, bahatinen riskiaah, bahatin hinjrtu, riski tetii wowagudion si pang wonsun sir him murtuu, wowagudion hindabda siyyedinne wonsun unnum dabdaa dub wontun guddete ishia guddin ishia bahatian ijemmtii, wowonsun ati bahati kasa hinqabn hin dargetuu won akasisun waat bahati kabdinen harakkum. dargetta